A mahasuana wae liao le mwain nwi tetu patae ke e kuse em pena'o kaimuli o mahatapae uwem mapina ni ni kaitia dawese mo hatapae uwem manawa ni kaitia. na huses mi haluku mina maluku dawese matue song matue sok ke nadaweise ma sepuka ka maluku manesek hei la hali ila o matae sihasuana mes heke mu usa'aho sitai si iya ya yau wawa mato' matolenasi tai si ilya si iya wawa sitai heuni na ketude lua si sumatai ma oti'e sie mapina de'e mapina peu malo' manawa masikai tia si usu una sioti'e e mapinane wai kai mapina ne ka'sikai tia naen se akuese mapina ke sihaluku le'e nasi matai mahatapai se hale hila ma'usu maoti'e ma mapina ke'e nase tuka Ketude manapai sehali hila ho wae manawa sepsusi duwei si kaitia sianai pui sepusi sehaluku naum sita siusu si oti'e. siotiek o silahu tu a e silahu ane anea silahu di kai tela silau likisi ut utaliki utali laune waiwawipute seabus si silau silauhua sepusik na si tai si oti'e si' sitai si he'wai siluma sihaluku mina dawese se pusi sitae siusu wae mahana mapina de sit sikai siz siluma adawese si sikina situe soul nasioti'e na manawa wazaik ke pei manawa kaitia manawa seiz'si i hatapae se hoi!!! Yami pei manawa ma'uzu maoti'e manuk manupa manupata sena ehakolo lie' manuk tula le manuk tula le senaha koko lia manuk pata na mapina kanese ho'!!! Namahe ke mi usuloi nasepung manawa sefung dua'ka' sikai tias si usu seusu wae luma dawese sikina sikina hede sehede kanama iyele holal esi si hasuana Nasuwana ke e nakelak kei ihneseb wai o tuam kake hane kei hi hatapae se pehlihwade wasuana na'imeu imelua nasi mi lua siuh mohono meu whoho'e tikatimune halate nasi ane puasi inuk tuwae dawese luasisiu siu siuz ane sepuke dawesi sipusisi inu tuwae ha uru'a ma'ane sepmua ma'ane hela'e nasi inu tu kae lake si hono madu sihono makak keu sihono sepusahai'i natuka si hasuana sepue a tinade si'atole situe sou uwewe si'ato situe nga misianae na'akuse yowanai sai i usu wae uduwei ileuk nga na'ni nyaisi ume mapina mudeu pai ma'a ma'az adatekehe kehe' <hesitation> akuse husai wanai sai ileu uwei mapina natuka ekea a mapina mapina e'e manawa iwiw tuk iweleu iwai ma mana'e mapina ni luma ileu wai um manawa wani'e wapina ni luma mo'o na kaitia si suwei wait mal mapina ni luma dawese se sileu sepusi Na sileuk ke waema nawa ni lumak ke siane le'e siane sihono tana'ile sihono sepuzahai si hohono ma'dule'e sibakakeu sepusu natuka inaene wainue tetu me sihono hono leunme inae deu yele tutu irawa se ma'adien na dawei semahonoi nae dei yele wae metetu mahonoi